Indonesia inchi gudio inchi tunne nchi gudio wolmadi kubeti inchi ak malaysia faa wor ishia gudio katika inchi ishia kasine ekarta yedene inchi lila many jal kubeti amine wom manya nyati kurtumi manya faa bissan manya lila diketi inama kunne inama dima inama lila won manya beku.